بالنسبا ليا أنا نحب في عالم خالي من الجريما, على خاطر الجريما تضر بالناس وتخليهم يعيشوا في خوف ديما, بينما الكوارث الطبيعيا بالرغم من تأثير متاعها الكبير, متكونش تحت سيطرة البشر, لو كان عالمنا كان خالي من الجريما ننجموا نعيشوا في سلام وأمان ومرتاحين برشا, ونتفرغوا باش نبنيوا المجتمعات ونقدوا بيها لقدام, ونعملوا حاجا مخي.